Aviɔŋyǝ wǝǝ láa tɛ rɨ oŋuŋkǝ pɨ le kpii tɗɛ rɨ mǝrǝ we vǝ́ wɨ ya wɨ láa siɛrɩ oturu varama ya lǝ́ǝ fɨ oturu Wɨ yili wɨ láa rɛ rɨ oŋuŋkǝ oturu wɨ ke fii fɛɛ lǝ wǝ wɨ loh ko.